No māua kaʻu kane ponoʻi i kekahi moku ua kapa ʻia ʻo Kawahinelōkahi ʻelua. Ua holoholo māua ma ke kai moana ma Waiʻanae. Ua lawaiʻa ʻia a māua nā iʻa aʻu, ʻahi, aku,ʻ mahimahi, a me mau ono pū. Ua makana ʻia nā iʻa i kō māua ʻohana apaau.